Ko wi'itee 'fruit salad' walla kawtalle dimɗe, so a woodi haaje a waɗay-ɗum. Arannde ni, keɓaa dimɗe ɗen walla mbi'en ɓikkoy leɗɗe, so a hawtindirii-koy nokkuure woore a ɓoltii-koy, bana leemuure, <hesitation> kodoŋ, <hesitation> e ko nanndi non, e apul fuu, foti e manngorooje fuu a hawti-ɗe nokkuure woore a ɓoltii-ɗe nden a taƴa-ɗe <hesitation> niinihal-niinihal, to a taƴi a hawta-ɗe nokkuure woore nden a heɓa huunde maaɗa bana njuumri a waɗa nder.